Wen xuq keree re wa'chi' jun molbén ri kiryaa qk'ex poq xuq nodiiy rela' kp olik taq qeq tinmit i che kirb'an kri' wa'chi' kk'uxik poq xuq jun molb'eem taq laj e poq kiryaa qk'ex qe taq chee ju ju ju <hesitation> juxtqloq' no'j naad qpoq kuj je k'eexnaq kpon ri wnaq ki'rtaqiij che che <hesitation> cheri xtiq yo'k rech xteluul qe'q k'eex njeel k'ri' are' k'la' kb'i'xik pur yolb'al moos kooperativa cha' molb'eem kuj cha'qe puq yolb'al qtinmit molb'en taq la i no'j chek'ri' kb'aan pri molb'eem sicha' kmolik la poq k'o ri wnaq k'o ri wnaq ri k'olik rpoq la ki'b'eek kk'jool ki'ek tla' naj k'olik kpoq entonces kkuu kpoq k'chi' no'j nkare' xaq k'oqoj ri poq pri molb'eem si no ri. ri ri <hesitation> molb'eem chi' kiryaa chjloom ya ri qe ki'q me'luul k'chi' kchkun chik chi' chqe no'j qtoj raal qtoj raal taq kopom iik' rii koj itoq'xoq are'chemo kirbán este chqe si chemo qtoq'xik kb'anik si k'a xtiq toj kontood wu xtiq jal o xew wu raal xtiq tjo' no'j xinb'an wa jumuul xin wesaj qe'poq a si qal qtoj a kk'iyik qaj sik kumarek'wu raal kk'iyik. Ake qal kk'iyik wu ke'q jle'luul no'j wu raal kk'iyik sicha' are' k'ri' jab'taq molb'eem sicha' mlow mlon poq kuj cha' la wa'chi'li k'o nima poq wi' puryolb'al moos kb'ixik banco, pur yolb'al moos no'j qb'iij qe molb'e molb'al poq, no'j che kirb'an kri molb'alpoq sicha' kiryaa chi' chiqjloom ke'q me'luul chqe qtoj k'chi' raal keri' kk'iiy ri molb'al poq le wa'chi' kb'i'xik k'chi' ke'qyo'ken qpoq si qatz nim xtiqb'an te'q me'lul ju nima poq no'j xuqke raal xtiqtoj i xuq qanim poq xrtiqme' <hesitation> lul xuq qanim raal xtitoj no'j are'kri' ri kb'ixik mlom poq molb'eem xuqke wnaq ki'chuknik chpom mlom wnaq kcha'kri' are'kb'i'xik pur yolb'al moos kooperativa cha kb'i'xik no'j qe qb'an mlom poq pmlomb'en laj poq le wa'chi'k'o nima poq taq xuq ke'q jle'lul qe i xtiq loq' qe chik chi' jrub' tk'yex qe'n ulew no'j naad npoq mejor xkinb'eek chi' pmolb'al poq xkimb'eek xtin b'iij keryaa jun jloom yaak'chi' xtyo'qeluul wun jloom i jnik'rjil wu ulew xuq kee xtintoj k'chi' raal hasta ke xtojtaj ne'hasta ke qachee nk'es chikchi' pmlom poq i ya pued xtin wesjeluul chikchi' más poq a no'j si qal xtiq toj ya ri mlompoq chi' xkuj, xkuj xkuj eek'nelo'pchee xaq qal xtiq toj qe'qk'ees sicha' are'k'ri'ri mlowpoq.